Si no quitamus tolos çarrius que aiga paí vai a estal compricau. Ara ya con tó descapachau dimus cona aspiraora en tolos rinconinus, que no mos se quei dengunu patrás.